जैसे चिकन होता ह। तो उसे बनाना में दस मिनट का वक़्त लगता ह। और दस मिनट में वो तैयार हो जाता ह बस।